Ua lele wau ma ka helekopa i uka o Kaʻala. Ua pīhoihoi loa wau no ka mea uʻi loa ka ʻīkena ma uka e nānā ana i kai i luna o ka moku ke ahupuaʻa aʻu e noho nei a no laila pīhoihoi loa au.